Taka vee kolontá, kale takayen <hesitation> o xuchí, takai ta ndakala hí moli ha, ndakalanduc <hesitation> í yenda lake idnú, lujan takai há yulavahi takan ndeyu, tajaxhinan takala hí tavinko takala hí, takala yi'i nayivia hí, ñalitaka xun taka la'á nikon nicomida xhin yu'u lava'a ta karlaí ta kan nala'á na modo iin xhina takalaí hí.